Eeye, ondjushwa ho yene ohahi dhimbulula omuntu, mwene gwaho, <hesitation> ngiini, ondjushwa, nanditye ondjushwa oho hipe keshe ethimbo, ondjushwa ohahi kulandula ike, nandi gandje otshi holelwa, omukulukadhi gwandjetu ohape eendjushwa okulya hedhipe omeya niikulya hedhi sile otshimpwiyu nayi nayi, shi ike ta penduka eendjushwa dhono ohadhi kala ike dhili pomwelo gondunda he, manga ike ina penduka nadho opo nale dhili, dhitshi ike kutya omuntu ngwii ina zamo mondunda natango, shaa zimo, eendjushwa dhono ohadhi mulamba ike keshe mpa tahi, dha ningila kutya nguka ohe hetupe okulya ngu, otuna okukala twemu lamba, pamwe tetu sile otshimpuyu ngele inatu silwa otshimpuyu, eendjushwa ohadhi dhimbulula omuntu ngiini, nande owa lala mpo. ondjushwa ndjono ohina ike okuya hi lale pu ngweye mpo, huulike kutya eeye, nguka ohe mwene gwandje no ndimuhole, tahi ulike lela kutya nguka ohe mwene gwandje ondimu hole, maala ngeenge omuntu ihape okulya nenge keshi mwene gondjushwa nenge oha dhenge ondjwusha, ondjushwa ndjono itahi kalapo puhe kaa ohina ike okukala hazapo, ondjushwa ahi kala ike halamba mwene gwaho ngu hehipe okulya, ngu hehi pe okunwa, ondjushwa thimbo limwe noho shaa wakala hohi shumbula keshe ethimbo, ondjushwa ndjono ahi kala hi koole nayi, ondjushwa ahi kala hoole mwene gwaho, nohitshi kutya nguka ohe mwene gwandje ngu, maala ondjushwa, nanditye nokuli ondjushwa ha vala, ondjushwa shaa havala hina uuyushwena, ndee mwene gwaho ta hipo ike apeya itahi muningi tsha, maala sha ike ngweye wa hipo ike, otahi dhimbulula ike kutya ai omuntu nguno okwaala tshee he hahe hapendje okulya, ondjushwa ohitshi ike kutya omuntu nguno hahe ha pendje okulya ngu, maala mwene gwaho ngeenge okwa hipo ike ondjushwa ndjono itahi muli kaa, maala ngele opwahi omuntu ngoka keshi mwene gwaho he ihehipe kulya he ihehi ningi tshike, ondjishwa ndjono ahi handuka nde tahi muli nande okuli, ondjushwa ohitshi kutya nguka ohe mwene gwandje.